Quesillo, mëdë tëts queso, mëdë queso nëbë, mëdë queso ni'iy myëdë, mëdë je's sap's ni'iy myëdë jeyëch dun ya i'ixë y mëdye oy jëxnë je'e bi'i nëbë jedun oy jëxnë jëwëbyë.